Ke, nigana lie storiga mats tokui te ron kate iegulia turu mamanu lan lie ngiliga tokui eni. <hesitation> alia pama, lia ron kagi han, lie kuig turu mamanu lan. Alie mas kui ga kui nega kannou, lie mas kui nega moni ba pemili tara lia te tatei kamena kannou te noenen turu mamanu lan ne kamena moni te use nen tara holeria mamanaka te nitena pamili, alia <hesitation> ron kuiga toukuina tara a toukuin moni u kako. Lie ron <hesitation> katega nesari, lie leba negu kako. Te pannen lie likotegen, <noise> tarakap negen turu mamanu lan halesala kap nega mounen, mounu kako, lie prun hasegen, <hesitation> lie kato ba nega saha ka te, <hesitation> insek tsi a naha te katsin kato hominu kako. Lie ron hol hasegu kako, lie kamega pomentri, <hesitation> pame laruma, söate ruma man kako taren batemi haskel naren bal te, <hesitation> skelegen, ruhegen, <hesitation> batena hahol nagen bate lu ats moni. Tana tokui te kui gulia lia ron kagi latu, toului na tara kannou. Alie na tahol tara lia na pemili tara lia, lame ron kami latu, lam e kamem a luma sösoho mi i latu, lam e kuima kuin kokou, kuin sono na kuin pelö. Mamanu lan lam e kalatam balam tara bongbong, lam e lotu hakapam balam te lam tara tokui batena kui talema man tokuite kui mulam te habutena kannou <hesitation> so alie hamane iega man tokui eni, tokui na tara kannou e tatei habutu haseiena moni. Pamili e kamena moni ne kamena kannou te noenen turu mamanu lan, so lie ngilin <hesitation> hate tun neiega toluina tara kannou tara pama, tokui a impoten, taraha re kamera kannou turu mamanu lan na re kahas mera moni te holeria kannou bara te lura moni, hole riu skulpi nau meresin na kolos na <hesitation> <hesitation> Saha man tana manka, trenspot na manke ni te nitena pemili. So alie interes gia tara tokuina tara pama taraha nonei lasia tokui te kuier turu mamanu lan te kagi lie han, so nonei puku lasi ats stori te tatei hala negulia, nigantöana.